Au hana tuene liwate ya halate, liwate pe'i yam murase rane rei kalu tutue re reurane sa e una binasa ehue tomtia, e una binasae tomtia waele ukala sa e binasa ori binasa opae una sa'u ehu niela ne lawahan waele leinsa pota pota hu eru. patan ni liwate kalu tutue lau reyolile hulo reurane kuati sa lau kisi ulata kisi tomtia, kisi lawa isi ulatae isi sa relau kohu kohu si sau hu eru. liwate lau huliwate hata elae terie sa i pa'atane mane ne iyowa iyo lawa lale maneo ru'u ru'u ahia putaru isi nia ta'm, isi rau ru'u ahia ru poro poro biar lau pala'e laiye le'e morotua resinia olika lone urane kuatie leti eru le'e. tanei liwati re'i kalu lau ehu <hesitation> ehu were hulane sa hulane rua se telu terie sa tam menio. ye worio pan loi nana ne wera ni a wera molama mane bisa tam lo wae lala'a ye worio pan mane susah ma Ataen liwat ta'e isi sa tuturu lau haru weru sa waela sa una binasae tomtia. tanei liwate pe'i serane sae la'i, liwata pe'ire lau laiya lewate kalu na palaiat nei nana ma'ai ta'm i nana mata reye tam ye tue i weti lipia tam una ma etue ma wera. mo tuli nalo liwate tamsa berarti lau lewate sa ehuwi amata, re'iane mane ni ae susah lau yolile hulo tawaen rolo esau usa'u, sa liwate sae i labe i murae nia i etue ma husule nia wera ora maneo yewisio i ulu i nia wera ora mane ataen liwate sare pa'ason le'e sa nalo'o i pa'atane i patidade i tane i ama niele tane pala tane purawane taneru liwate sa pa'ason huru hulau luru ruhu rusu elau honou ruhu sa ruma hairu menio. liwate kuati mane i pa'atane mane i omasae amane rua hia. kalu urane kuati na ano totoru, toto relainia le isi sa lau putare lamtia lo urane ehue laue lahiha latere saire le'e rehulana Tanei kalu yare pa'ason liwate sa kalu hulai sio i mosa ma a ane no auti sai mosae kapan le'e. mo kalu re halat, halate lebe ahiate le'e, halate kalu lau palaena ehuwere hulane rua telu lau ata sa tam menio. ne i pa'atane ama lawa sa ama kasibi tandan a si tili mane ru ahia re isi nia ta'm isi mane lou mutu lou mata tupuane mane mutu ne ehu erua saru ruhu ta'm matane halate palaya isi sa lau tomonoha teta tetaru ne molama wesia tomtei si lahane usa rueru weri eru ohotue tontia. matane halate lau kalu ehu wesa hore hulanao eibi elau palaea marnata terie sa ailain mane lopi'e bisa ta'm, ailain mane i ehu'e mane repolai bisai iere mite bisa tam i eu wi ulu mane bisa tam lo ai lain re makale ke la'e. lo makale ke tam naopa lo kalo palae tutu'e lau rehulane telu ata sa litwa waela ne sahae Iyau tana mane lau huaia lika isi mane lau rehi linia lika loru kasioi lone waele ta'm mo pala ehue nana e nana lau liwate re hulana sa e mesae unae binasa taliwate le laue e nana halate re hulana remesa ru sa'u barang ehu eru menio iyo ne iyo patinala mane karu ruhu ahia ruhu ama mae rehua ya mane u ahiata, lone liwate an hala tere hulana halate an liwate re hulana. jadi ruaru sa ru'una sa oro ero lama ahiteru lama isiru una binasa isi ta'm mo liwate tuturu isi sa i ni aneo mane susah i eu worio pamane bisa ta'm lo urana lau tuturu isie lasa tontia hueru a tinama ne taraye mane eru hu tamlo putaru ne sahae in ya wera mite bisa ta'm apalawa bisa tam iyo molama mane i eu mane a terema lou waelala'a men liwate sae me mam pa'ason nau lei pa'atan leiyo mo lau esahulae le'e sa i pa'atane mane bisa i sare ta'm Yane halate mane se me ruaru saru una binasa re oro ero lama re ahiate rolama, mo kalu na rueu hanu anue re hulana sa berarti i patinane pa'ason uitane ama lau amone pa'ason ehu eru pa'ason merio mo kalu na sahae e lesi sahae lesi tamsa berarti ehu eru mesa una binasa a mane patinala hu eru. jadi liwate an halate sa i nusu liwate berari i nana ma ai i nama waele sin isilia maluma iuna ma i puia maluma laleia liwate saa berarti ama tomtia i rasaru hiama pura masa hia i rasa mane olama lipia ma tomtia i talama iwani atuhua nalau lahia halate sae tae oturu yuna nalo'o lawa i pa'atane lawa helu menio, mo lau matane lau halate sai papa heu sa parang nia'e i otu parang ne isae tapau parang ni'a'e i loue usa ma molama ma tumtia parang ni ae lo lau yolile hulo na elae ma kalek lae lau molamae Iyo marnate me lae molama e weri esa bisae hunu kuae tam mese o tuhue tun'yai ri ehu ei, berarti otu amane amane sahae patinalaru molama ama porawana ama pala amane ne sahae porawano molama i tanwe sa otu hueru sa berarti te susah me se mahe tamni. jadi re palae lau pala'e halate se isi saka isakaru ro'o ro'e na sahae me ni taneiru mi unaru mesa ehu eru no mahaina inte lai rua ru elaru huaia i nana olama hidup